okei sopo nee uume'kong, noi uume'ekong, noi ho paaro uukoring oo sosopeni oo pereti uu. Impa sopo ponna opuritipuri tukong. Ponna opuritipuri tukong ho sopo ngung o'ko ho hiya ho hiya wanpla no o'ko ngnung norungkong o'ko ho noi o'ko ho sopo noi ho roki uumee'kong, noi ho ongkoh paaro ngung oo ong hiya sospeni uuhurung kong. Impa ongyori sopo ngung noi ko angu uume'ekong. Angu ko o'ko hiya noi nongyo manni romoki sopoki uumee'ku topo honungoro hetong. Sopokiko munu ko manni sopoki riku uuroro topo honurorohetong, tuu ki nong roki oruki o'ko uuroro runni manni topo honurorohetong. Uuroromoko manni roki sopoki riku uuroro manni topo honungah tuituhetong. Impa sopoko ponna, noi ko ho paaro uukoring, paaroko roki oruki uuhiku ho kung ru'torohetong Ho kung nawa' ongi riku sopo uuhiro impa ongi brush ki'kiku impa topomonuhetong, hoko paaro toku sopoki uuhiku ho kung ai manni roki tuituhetong, parasiki ki'kimo tuku ho kung ponna manni roki tuituhetong. Impa hoko ai roki noworoki neke munu uumemmo manni roki hoi sopo uume'ku manni ho munu topo honungah tuituhetong impa sopo opuritipuringung ho haha' opuritipuri tuheuro tong, noi ko angu uume'kong paarongung uuhung kong, ho ong munu uume'kong, hoko pereti ngung, sipuni ngung ho hiyangung tu'ki ai sopo iusing ngongmo uumemmo ai uuhurungkong. Sopo opuritipuri urukong ho kaktorongung ngi ngawa'kong, noiko protex tangakong. ho noi waswas soap, <hesitation> ho noi klina soap. Ong ho sopo opuritipuringung potunguruhnong, noi ko ho Hoko harmoni, noi give, <hesitation> noi ko ho o'ko palmolive, ho sopongung opuritipuringung ho mii tuheuro tong. Impa ho noiko toku tu'ki hook toku tu'ku using o'ko using ngommo pereti yii uuhungkong, ho manni roki putaputakahngung turong. O'ko ko hoko pereti uu koring manni ho. mukisa, ho laundry soap tongungkong ho pereti uungung paaro yi uu. Impa hoko uume'kong manni mukisa ho munu uuhareikoring, o'ko roki no nohno poti ponnangi nee ho sopo iusing ngong kong. Ongko laundry soap o'ko paarongung uukoring manni roki uumemmo sopomee'kong, ho tu'ki impa ho aii tii patakohna.